<hesitation> بلې، چرګان هم خپل مالکان پیژني، او د دوی سره که مینه ونه ښيي، نو دوی سره دا ښيي چې د هغوی توجه ځانته جلب کړي. او د هغوی څخه هغه خواړه چې دي هغه یا اوبه وغواړي، د بیلګې په ډول کله چې مالک دوی ته په ځانګړي ډول اواز کوي نو دوی هغه اواز پیژني او هڅه کوي چې ځان خپل مالک ته ورورسوي او د هغوی څخه خواړه تر لاسه کړي.